Te ko ye-ye livi, ye avion nka lo jue'e nkai nuu taxi naá xi wa lo ju iyo nka ɨ́ɨ́n motor te iyo nka ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n to'o lo kuu piloto lo lakakaña'a naá te lo ika nkai nuu luju nka naá.